Ojebambinghe eti eti ka jena ete Benderiji Bendeghe areh ayonghe kajen obuoba ka kpe kor ogim ejenim abone Bendeghe areh agor adanga anoka ofu na egu abor fene ajoer anne nagha anne ma atungha kereh akpatima anne. abone Bendeghe abira ejeh etu abor etieti mfamfa atuk abik oba motor etu agbe oju ka ngum ka ngum eti eti, kpe ke etek aji Bendeghe mfana anne areh afor agbek oju, nyor mfa mfa nji eyuk kpe na mbini cocoa ehn mmene Bendeghe kpe nyon atuka anoka noka akifon ebini cocoa, ekpa cocoa mfa mfa joi ehn ehnnn mkpakpiga kin ayochin mkpik ofor mkpakpiga ayochin esam ke ekpa cocoa nji achiba agura mfamfa nji so erore ekpatim ojebambinghi se Bendeghe ereh na akpotangha nyor eriga ajia afanor nji kpe nne agiakume akune awu afid akak ka ata oreomine emine emine eka cocoa nyor mme nyor ken abid ameyin nsoma agura ekpa cocoa <hesitation> naira esakasa naira esakasa na gure ken eje nji naira esakasa na afonor eje nji naira esakasa na afonor eje nji afor oyor kina naira esakasa okare mmon nchea mmon anyor afan oyor ten ntia mafan etabim ka jen nti ama afanor nkakpo fab mba ken eje nji fana

Ma achibi akpatima anne areh ka ngum ereh eti eti anne areh agor fene ayima fene ntum abor na ojebambinghe anne ere agor fene kara en nsi Bendeghe na ojebambinghi kajena abone nsi Bendeghe akajoer anne ma ayaka eyo mbichanghe nyima atira nja akiyim ajor so mme ka mfone ka jie eme mfana merin na ekpatime ojebambinghi lkajena mkpon yuk se mmone Bendeghe enina achibe mari akpatima anne kajoer waer fene ari ka ngum etum nyi nga fene ari arefanor abofana anne ereh asi abai asa nji amomogho ofan mmone Bendeghe nyor aman etum nyor ayini ka etum eyi mim nyor ayini anoka nyor akijoer ekpatime ka etum njia anora se ayim ar ekijoer enob ekare nsi Bendeghe na ndipi nju eye <noise> tik mmofon